Susu valangi chakula kiisu hasa cha asiri cha tenda limo ni ware, tena olo magari le kadaiti ukwoldye mubee vyemaboo nawalongo og'wa lore kabisa, namboishe na tenda nyeranda konana isho kisasa kepate kenha au kanyamu kamutanda kenha kunhwa nu ngera na chenetiria susu asa maungwanatere kumachakuritenda nivere.